Hallaya nam ti ga bana aga kiti akwa rayuwar nga bara lukwa weh ga dai tu nbana kaga kaga lu kwa si inini nam ti diki dinda ada yawe dika ta wulla apir ga iya nari ade yak al-kal we sinam ti gi sindi apir lalle-lalle ga nbwa iyati an ti ga lukwa simi ni kuma inlni kuma apa ji iyati si ini ki iya lake ndaku toh lalle gima iyati dakur ah ri dakur kur ni kwuta kwota kabadaga adi silaka wog mur mana ji nde, lathwar dan uwar nje, lathwar yayr nye ko babur nye ka ga si mwari ti gi liha kitin hibu ahani basa wul tin ye ada tsuhwe akwa fakwu toh inini reyuwa nam dini iya ni kal-kal ah nai yima an tiya iya so kur linl ahani ti ya wullari rayuwa ji kalla han kurari amma mur kaga satan anda iya sakola rayuwar dilako maggi nuwe gi sa’a sakala rayuwar dilaka ba gi nu we ga ju kuyi nji kuma iya la giya labar appir nanle dar dara lagan lima tubwar rayuwar nye appir kega nara ni ni da ka ja kwajina tini nye dari ade ta iya we. Ka hyal yidi tinge jima hyal yidi ti ni walani hyal ja lari toh dole kadeya nuwe ka nam ti hyal lar nda we nam si kar ni iye an ti hyal kirapir nda inini si ini ni ja iya rayuwa ninya ko lutu ahani hiya gima <hesitation> lutu ni adi we diya kadi yiftu weh koh rayuwa ini ni ani nam ti hyal tara la ga ini ani nam ti hyal tera laga taga yarda apir ah pazir n auk ntuwul na hyati lutu nam aka gold ah jaka turanchi yare ah jaka larabchi yare ali jaka iri yare iri ethopia, jaga yare iri chaddi, iris u kabngu, ah jaga yare iris u niger irin su wasun abubuwa ka ji yare irri laka jos yar ni kura ta zindi labar dar ni ani apa silaka ka adi ah gun a ga bara rayuwar dar ndilaka reyuwar ni gaskiya akwai wahala ndilaka rayuwa ni ji ndaku, soboda mapir gi kirapir gay a rayuwar irin yadda tina ya tu batwe ah bwa iya ga iya hawuyi maji iya rauwar pir lalle lalle an ti ba rarabe ah iya ka iya hawaji ga de wulla ba narabe kulini ahani jallabiya duku ti ja hyati duka aka kajare wado ni ja iya hija yidan anni ja ha so ba, nasara diya kulini ahani nasara ja kayere wander ni aka.

<hesitation> shot ti ja hatti sir ni aka kiyar ni anbua ko aka ko yaushe jiyi rayuwar ni wani illah, hyan ka undla nasara ja lika buyi ti nya akwa gwaku koh k aka auda ja kichi auda ni ah de amma ji nasara toh ndilaka kuma ja kyama tun fa auda ni kima gin a rig a di kichinta we ka di kumai weh amma yimi yimi diya wallahi tallahi nasara ni ja kichie ja kichi wannan auda ni ko kada puyi ajida ja nde gil ja hiya innini mireh ini ni auda diya jap u akwa nyari kil ja de, ja de ji nga sidakur ah ri sosai dun dar zadi auda aka anbarni kur ah ri toh amma kibaku fah kakar nye is halli, ngi gi si agi kakar ye ma ka de ta nbara tsukuni, ka tsukuni apa da fig kivi wai ga thbawar kakar nye ko ga thlawar ma ka de ta nbara nji apa ti ji njii ni wey ji jay a tin ye kuma ji jay a ma, kuma ji ja ye ba kada nbera gire apir ab ini nanawe njiya ji dai ngiyu ji dai mapur ji hal wur wur ni puyi kaga kichi ba kuma ji lapiya wey puyi aga kichinta tini ndilang kil agi puyi mapur gi iya kiyama na rib a gi mwari akwa fi ti ga iya garya in da ri kasha lika kichinta chiya ga koh aga puyi raser aga kankara chiyaga ni tara jukuwa abinan ahri ke unti toh rayuwa ni ji kala kala a rayuwar na kal kal ba biri gi in yanda ti gir iya na ri wallahi ani kal kal allai. Ani kal-kal ah ri har ti ngir apiri y anti ke hyau ti y anti appir ya wuti irri jilli si tikkir iya ni wallai kaya ne ha gadi wulla we rayuwa kal kal adai kala-kala ja dai kiti gir nye gadi silaka wey toh hyal yitti fi nye ki gi kiti gir nye ati silaka wey toh hyal yiddi tin ye gi kiti, gi kirabir gi kiti silaka nawuyi ata kiraga hyal adi iddi we iniari annu da nr kirabir ngakur, j aka ngakur kir, kyauta gi ta ga iri ina ri dara ti gi hatti ma ah <hesitation> kyan aka gi we hade iya laga kyan wey a gilika pri so si’idta akwa viri koh ka maker ya iya sati yadi pir ma weh wallai yi gwachini tin ye aka kalae kur so rayuwa ni ji kala ko wani iri nde kaja jaka mortaba ha kade wulla ndilaka gira kwaa angwa dur ku ja hiyati kil jii iya ginna diya ji liha hillah ka si, jalla iya gini akwa vi ti manya manya akwa jiye kaja lai kihya nir ngakurari ah puyi <hesitation> kulfa nir yare ka dabi akwa k aka mada ni, four sotu fotu ya ni ani kil ai dara kwa dar da nkiye da da njai ini ani iri rajuwa ti dar ila bara nit oh ini adi rayuwa kaye yake hawurni ini adi rayuwa wey ek chi adi rajuwa weh soboda haka agir lihil lihil. Lihila ma ah hil hil li si gi la ma ti hi ba gir ta si gil ti hi wey ini adi rayuwa wey ga apir inda ni ye gin kirapir ga kir gi kwajini dinar ni kulum ja har nge kullun ja har nye watto jala ga ki ge amma ni nye go kiti mwalar nye aka minti dukwu ko second dukwu kaga iya kaga thlawar dan uwar nje appa yar da ti ja mwari aji nye kadde iya we kin kirabir kaada npuyi su kulini gi iya ilini tol anni ndilaka ni jade kitti rayuwar nge kal kal wey se kaga iya inari tagu raina dan uwar nye mai rayuwar asina an nam tiya girapir rayum a rani rayuwa ni koh koh bayangida ga njai yalla npayi tin ye mwa rayuwa tare gakwa fwakwu ah ga piya kura fwa kwu mwa pi tare gi kwajinitira ka masi ya gi kwai juitira ka mira adi silaka gi kiti zigal nam nga ni mabir yi wuti kumi jinni dinawai yi kiti rabi yala fi alla kga yi kiti kuwata kenan in da rabi tin a nkira rabi ya kiti keh likka fi alla gaha da mirra nda gini akiri tapo <laughs> njirah nda da gini kulini ndi si ya ka wani system lala adai sakala ka di si ya ka si lakum silaka nam kura di ta taba wui ma. Wai nda iya sinari mur murta suwa san gaba daja toh gulini ahani gaskiya rayuwar na. Mapir dade para ah nddaka jo para murfi rayuwa ti ya ka weh ani rayuwar na a babir yi wuti mwakwa masalachi dukwu mwa salla ji wuti apir kaga ngakur ya ka tin ye afa keve ke kira pir niga siti ga iya ni addi kal kal weh nda hani ti ga iya, nda hani ti ga iya, mapur g aka ta yi dai ma ka bar aka naina tira ma yi yare laka adai toh ngil ti ga ngil tira ya ti go nkira pir yi yare, gi ma gi yare toh tun da gadi bararabe weh gi yare ai an fu yi ye yi yare ai kuma gi yare fa gingil tsira mai mwa ji lapiya lapiya so ani sinam fi ya da bara kulin ahani so rayuwa bias ga rayuwa aka iri tubwar cha ki, tubwar ndufe, dabar pira, dubwar pi, dubwar bor npihi di ga npihi kal kal burgo tika <noise> dirgir <hesitation> si laka kal kal nawi nga ga cife wey, kikibu adi kikibu wey ji kakafu ana hani toh aga kiti ahani ta ga bara borgo aka dirhe allah giraka don ki juje girnye bum apanda allah iya laka kal kal wey so ana hani ti kir na ri. Ko jani cha ki ini ni ahani baka la cha tun da baa di nit ah ba ti ka tsra ka kakar nye fisra kade taba wuti in kini wey su kulini ahani ada hill aka she ka wa kwapa ko gi silaka ahani gi la chati ki akwa chia njir gina gi ki ra pir gi kwajini ndimda kira gi guwa siya ajini wey zirma diya, zirba kullum ja harnye mi ti ga tan tanche akwa mi ti ga bara akari tun salama lekum gir buichini lapiya, gir pi kalang ya, mi-mi gir mi-mi layuwar giri nda huhwai kulini da wasarni hubwai na darn de is okay <hesitation> usu usay babana giye iya hakuri menti siridta gira ka macala nye tun da gi raka gina filti mwata alla mwar thlawar tini ayi far har ni dos aka buwalir ni kaga madar ni ti dara nde uhi der de kasuwe so yana da kyan ana hani toh gi kuma gai ka de na wul tin ye mai haul aka ti ka mwar nute ki gwai chini dinari ga yidi ka yar mwar wey <hesitation> zima diya zirba ko kuwa zir sanyadada ha jada yifi wa diya amma jade biya yifi toh inni addi rayuwa wey koh jina ka una kwa chiyari fil fil ti gi silti siba ah ga kira pir kai yi kumi.